duniawa wan heba jone jam, amma lalese to himbe toki labi jidu di. Banamunyal, munindiral, himbe munindira, ben din himbe endindira, ben din himbe toka di dadi, tunonon toka mani himbe ban jone jam.